Ilay piano kokoa angambany no tiako. Ilay izy an, ilay resaka filan- ilay feony an, na ilay ilay ilay fahatsapàna henonao izany amin'ilay feony. Hitako hoe ale-aleoko lavitra ilay piano.